මම වඩාත්ම කැමති <hesitation> මහල් නිවාසයක් කුළියට ගන්නවට වඩා <hesitation> මගේම නිවසක් හිමිකර ගන්න. මොකද මං හිතනවා <hesitation> බොහෝ දෙනා කැමතියි තමන්ගෙම කියල ගෙයක් වාහනයක් තියෙනවාට. ඉතින් <hesitation> කුලියට අපි ගෙයක් ගන්නවා කියන්නේ මහල් නිවාසයක් ගන්නවා කියන්නේ හැම මාසේම ඒක අපිට ලොකු බරක්. මොකද අනිවාර්යෙන්ම අපි කුලියක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒකට <hesitation> අපි <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම මුදලක් වෙන් කරන්න ඕන. අනෙක ඒක අපි <hesitation> මාසෙන් මාසේ අපිට යන වියදමක් මිසක් <hesitation> ඒකෙන් අපිට ආපිට දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මට කියලා මගේම ගෙයක් තියෙනවනම් ඒ කුලියට යන මුදල ඇත්තටම ඉතුරු වෙනව. නමුත් අපිට මූලික <hesitation> ලොකු <hesitation> වියදමක් දරන්න වෙනවා ගෙයක් ගන්න. හැබැයි අර අපිට මාස් පතා යන වියදම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ හිතේ තියෙන බර අඩු වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා <hesitation> අපි කුලි <hesitation> යට මහල් නිවාසයක ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම කොයි වෙලාවේ හරි නිවසෙන් අපිට ඉවත් වෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙන තැනක් හොයා ගන්න වෙනවා. නමුත් තමන්ගෙම කියල තැනක් තියෙද්දි අපිට එහෙම හිතේ බරක් නෑ, ඉතාමත්ම නිදහසේ සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්.